احدث مغامرة قمت بها كانت رحلة تخيم في الصحراء مع بعض الاصدقاء. كانت ممتعة لانها كانت فرصة للابتعاد عن روتين الحياة. اليومية والتمتع بالهدوء والطبيعة. استمتعنا بتناول الطعام حول النار والحديث. ومراقبة النجوم. كما كانت تحديا لينا في التكيف مع الظروف الصحراوية واكتشاف مهارات جديدة مثل كيفية اشعال النار بطرق بدائية.